Nako dodiawo paling idumuku de ngoji manege ya lumayan ona kajo ngoe oli ato ja adono moi de tumding e sokomanege dika lo duru ona ma kia manga umur manege sinoto dema gange ona rata rata sinoto dema sinoto sinoto dema gange manege rata rata aje dodiawo manege manege.